Ankôtran'n̈y lôko, raha miain̈y anatin'n̈y ran̈o: dofin, rekin, orita, fano an-dranomasin̈y, bakà eo ino koa zen̈y? Zay ziô no azoko hon̈ono.